<...>Maro karazany ñy zava-maneno misy taline: ao ñy gitara, <shushes> misy koa ñ'atao hoe mandôliny, misy ñ'atao hoe viôla, misy ñ'atao hoe pianô, ao koa ñ'atao hoe selô, misy ahitatsika an'zao haripa zao, ahitatsika sitara, banjo, ahitatsika an' koto, ahitatsika <shushes> dilisime rezao zany karazany zava-maneno misy taline.